Leiɗe kam ndikka ndaro kuccitana ɓillaaji duniya, kona ɗi, yara hore maji ko hewta ɗun fuɗɗa milugo haala wancugo dow.